Xitoy madaniyati haqida gapiradigan bo’lsak. <hesitation> Bulardan o'zi xitoy sozini eshitgandan insonlarni hayoliga birinchi navbatda buyuk xitoy devori keladi. Judayam katta va uzun devor. Buni qurish uchun judayam kop yil insonlar o'z sog'ligini ketgazishgan va ularda yangi yil ikki hafta davom etadi xitoy madaniyatida. Bundan tashqari ularning kalendari yil sarhisobi oy va quyosh sikliga asoslangan bo’ladi va ularning madaniyatida to'rt soni- omadsiz raqam deya tan olingan, qizil rang esa xitoy madaniyatini ko'plab ma’nolariga ega. Qizil rang judayam yaxshi narsalarni o'zida saqlash hususiyatiga ega deb bilishadi.